Xotira va diqqatni yaxshilash uchun turli xil zuqaviy narsalar bor. Bulardan yog'li baliq yani omega uch mevalar, yong'oq va urug'lar balki ko'katlar, qora shkolad, to'liq donalar va yashil choy, lavlagi. Bular xotirani kuchaytirishda istemol qilinadigan eng zo'r va foydali mahsulotlar hisoblanadi.